Nigeriaan banetun dado gola ten ta inama goga guracha tan jirtii dado inama gurachane dado hodituaa adun gudifete bat bokene hinjiruu woga wogaan dufaa mal gan kasaban faa boke malkana dufaa.